Ën cina al an 'na cultüra propi veia veia, ma ades a sun ën po fisà cun la politica specialment dë sinistra